<hesitation> bakabugha ambu ebyalhya ni mubatsi haneho ebindi ebyawuthe wangalhya, hane ebyawuwithe erirya neryo ebyalhya wamabya wukabikolesya nabi, munumunu ebyomutown wukayeghaya iwabiribya mulhwere kyakyalekire iweya obundi bulhwere nga- ngesyokasa isyayongera, namunabya iwulhwere bakakubwirambu wulye ndeke <hesitation> ebyalhya ebiri ebiringalingene, nebyowa nebyo mubiri akaghithagha